Moftahi, tar kawa gon genin kofa gon genin, tan kaweila in kahramani miri tala, in koffela goni kahraba tadoton meri, tar minan ga ala fi? Idd iko idain ko nakira, baia fijintani, irin'ane taka jakkela urralia, tar ju manga taffi, manga tafela kahraba tala kamlanga tagnosi, irin ju kofela goni, mana hadida idd idaina'ng ala fi, werwaika gnaba fishanga, bainan werwaidoton, terin werwaidon baikan kahraba tedoton bai.